انا افظل اني اروح للمطعم اكيد اتناول الغدا في المطعم اولا اريح لي وكمان اختار الاصناف اللي احبها اكثر فكذلك يعني انا ما احب الطبخ مرة. عشان كدا اكيد بختار اني اروح للمطعم.